शादी का वास्ता बजट बणोण मा ईं चीज कू ध्यान रखयूँ चैन्दु कि अपणी मासिक आय कू पता लगैक हम यू फैसला ली सकदा कि हम अपणी शादी मा कितना खर्चा करन लगयाँ छा। शादी का बजट मा यीं बात थें शामिल करयूँ चैन्दु कि मेहमानों की सूची कितनी च? आयोजन स्थल कू किरायु कितना च? कैटरिंग द्वारा कितना पैसा व्यय होलू? सजावट, मेकअप किट, शादी का कपड़ा, कार्ड और वीडियोग्राफी मा कितना खर्चा होलू?